حاول تقرأ ولو عشر دقايق كل يوم, حتى لو كان وقتك ضيق, ممكن تقرا قبل النوم مثلا أو أثناء الإنتظار, وبعد ممكن تجرب الكتب الصوتية, لأنها ممكن تستمتع فيها, وأنت مثلا تسوق, أو تشتغل, المهم تبدأ ولو بشئ بسيط, ومع الوقت راح تلاقي نفسك تقرأ أكثر.